Ja xukucha ngajni xuta naxijen xi tijñajni k'ui ja kui xi tsure xuta naxijen mejico ja kucha ngajni jin xukucha xiyajnu ijin nga kucha ña'ájni janda nga ch'atuts'injni kui sa xi m'í enero ja ngújíma najmí ngujíma kjua tjin kjiakua tanga kjuach'atuts'íni sa febrero ngu kjo jóo s'ui'éninde ijin natjunia kandelaria xi natsjéni kui ngandée ku ja jab'endá xuta xuta xi inchya ngatku niguxi ngat'a nga nguindegui'e nga ma kui s'ui tjun junta tsi'in xuta b'etku xikjinde tuxi basenejmi mí xi tsi'in kui s'ui ngat'a tjin nga b'enda yajó'e kui xuta fa k'atse na'yu sen na'yusen'e chusera xi nichjen kui xi ninda sen xixi xi makabire nguije xuta nichakun kui sen ngat'a Ku kjuande kuacha m'í dia de la kandelaria ngat'a s'uiéxujande natjunia ku kjiaxujande machjen kui sen ku s'aende tsindá kui xuta nguindengui'e tjen jin nitjin nga tsindá kui xi m'írende comite'e ninguxi tsure xuta ku s'aende tsinda tjiu'bi ku s'aende k'ia tsikajá nachjun kui tjiu'bi nikajaya kui ijin nachjun nachjun sen m'íre xi'kia s'aende kui na'yusende jande ja kuseláande tsichanjaya kui na'yusen tsi diufa tsi- tsi inda kui na'yusende kuinde na'tusen xi tjiña'ásen ngat'a sera ndáxu xik'ia na'yuisen'e chusera ku ja kui nguijende xi nichjenjande kui xi tjinikabini kui jo sande nga fa'e chana'mi ku mande mixáa nguindengui'e nga fa'e chana'mi nikjanere kicha tuxi yande nga matku xuta ku s'aende nga ja kutku xutande ku ja batuts'in mixáa Ku kjiajande nichakun kui sen ku nikabire nguije xuta nga ja kukabi kui sende kjiande nga ja kuma mixáa fa'a ndiyate kui natjunia kandelaria s'aende bitjayajo ja tjin xi tjinre xutande ja tjinikumaya tonchi tjiminchyitsjae tsa musikande ku ja kui xi fa'ayajo ndiyate musika tjinis'uire kui natjunia ku ja tjinde jinjande xi tji ba'ére tsa ndifa tji ba'ere nguchi tibachi ndajñachi xutande nga ja kjuichu niguxi tuxi tjinitsjuande tuxi tsjua b'é s'uijninde kjua'e xuta xínde xi ndiba ndachjóo xi ndiba ningutse xi ndiba ngunda xi ndiba ijin k'ui ngatjen naxikitíkua xi ndiba ndatíi xi ndiba- ndiba xuta fa'e san feli xuta san felipe fa'e ndiu kase kui s'uijninde ngat'a nga ja k'ui nangui changajni k'ui k'uinde kitukja kui ninguxi changa xi siajni k'ui kú ja Tsjua mare xutande nga ndiukase ngat'a ja k'uinde nga míre naxijen changa k'ui nga tsatu'tsink'ui ndabaxa tsée k'uixunde nga tjianma ngatku ku tanga nga tsijin ndifande ku s'aende itju basen xutande kui xi kik'endu jmanga m'íre nagui tjatse kjat'e k'ia inchyitsjaere ngande kui xuta xi tsure reacomodo k'ia kijí kui xuta ku ja k'ia nde incgya b'atsjéni kui s'ui kjat'e nde inchya tsichajají ngat'a ja k'ui kijí kui xutande nguije kui xuta xi tsuba ndatíi kjat'e xi kijí ningutse ja k'uixu tjian kui nguije kui ngandée tsakaen ku tanga ja tsijin idifajande nga kixinchya dinfa ku itju 'me xutajande ku ja xi itjují ja tuku kis'endu k'uinde kui xi kjimakjinnijni kjat'e ngat'a tjin xi mejíre kijínde ku kis'endu kuacha tjinde kui ngande ku s'aende ja ngu ja ngu majni nga nguijejni en ningutse en ndachjóo en kjachan En ngati'á en naxijen tsajenjin ku ja kuacha tjinde nga n'atsjéjni kui s'ui kui ngandée ku ja ndibaninde s'ui- s'ui bixúujni jin tanga nde kjua nguí nga m'íre xun xi tsure semanasanta nga kastiya xuta nga kucha batjutsinga tjin nga marso mejenre nga abri mejenre ku ja nga m'írende miercole de senisa kjia nga ch'á ndesúu nguije xuta nde kuacha fa'e chana'mi ndiutsi'in mixáa nga miuclée nga ch'a ndesu ja tikjande nga fa'ejí ku ja kuitse xuta xi m'íre pixcáa xi xuku enkargado xi tsubande katekista ku ja kui fakja'ajande kui ndesúunde ngat'a temaskáa mandá kui ndesúu ku k'ia fakja'a ku s'ae nga ja fa'e ku fane kicha ku matku xuta ku nika'a kui crúu tjen nika'a S'aende nga ja kumáande miuclée biejne tjun tsure xuta nga biejne fa'ayaní ndiyate xki biejne xki biejne skanda nga fichu xi yatu xi yatunde kjiaxujande nga tsejenju cru'e namíña diu namí jesus ku ja n'ñúxutkun tjinjande ngat'a xukúnde ndá najmí xi kitsi'ín nanmíñadiu nga kis'ebixi kui ngasundée ku ja kitsindaya xuta kitsi'in xutande jande kui xinde kumejíkui ndekuixi kontra kijíre xutajande ngat'a nga ndá tjitsin'ín ku tanga xuta majínre kjua xiín ku ja kui xi tjinb'etkunre naxinanda nguisa nga tjinikjiejí kui kostumbre nikjiéji kui tradision tuku kuacha tjiña'ande ngat'a xi nguije kjindi xi inchya macha kjat'ende ku jatuku nga tubénde kucha tjin kucha kuma ta'en nga kitsi'kien namiñadiu ngat'añañáa ngat'añaxu ngata'e nga xuta jéxuñañáa ku ja kui najmi xi kumata'enkui Ku ja tuku tjinikjiéjini kjua jin kui ngandée kjat'e tuku kuacha tjibakure niskindi tuxi máande nga tsichajají kui kostumbre tsichajají kui kjua chá ngat'a tsjua tjin kuacha kitsi'in xutachaá nga tsatjuts'in ndanga ngas'ae kuja tjichaja en kjat'e ngate mejínre chja niskindi ngat'a nde xuta'e ngate mejinre nga chjajo kastiya xu xi n'ñu nda kú mejínrende nga nukjuajó en niskindi'e tsitíinde basen xuta nde nga nukjuajó en kjindi'e tanga tsubare nga nikijiéjí kjua kui en ngat'a chichí tsjuatjin kui en nguije xuta tsjuare enjni tujmá tinukjuajni jmanga tjimájni a tsa tamasca a tsa naxitsée a tsa naxintsje a tsa mejico tjimajni tanga tjinukuajni éjni xi mejínjni nga nikjiéjni éjnijin tanga xi mejínrejande ja tsjuajímare ch'ó béña nga én tjinukjua tanga énjni xi n'ñu chji'e nguisa nguije kui en kui xi tsubara nga nñu tse fae nguisa tuxi ja chajají kui en ngat'a tsjua kitsi'in xuta tsée tsajánde xkanima Mitsa tsa xka ndujú tsajá xka nima tsajá xuta ku nitja b'endusun ku ja tjichaja kui najmi kjat'e kuinajmi cha ja ngate najmí ku tanga ja xuku jin basende jin nga tjinichajajíjnijin tukú tjinikjá besen niskindi tjinité tjin'ñajunde xuku s'ui xi mande kan nobiembre tjinichajajíjni kui kostumbre'e rebolusion kinikja'a ndiyate kjat'e kú tsaja xka nima niskindi tsaja xi tsaja tsú xi tsajande tuxi ja tuku kuacha nga tsi'in kui niskindi nga tsikjo kucha kumá tsé ngat'a tsanga nikjiende kjua ja já kjuende kui kjua kú ja mejinjnijin nga fe kui kjua ku ja tukú kuacha tjiña'ajni ku ja kui sajande semanasantande ja viejnénde sabéende bichiju namí k'ia tjian ngu ni'ya xi ts'ure ni'ya ndujú xuta galera mí nga kastiya ku ja k'ia faña ngu yamex'aa nga xabée kjuane tejó ku s'aende nichjan nguije najmí xi- xi nikjine kui- kui apostol xú Xukucha kitsi'in namiñadiu nga kitsinda tejó apostol ku kuaxúchajande ijin tjibakurende xuta ngat'a nga xin ndibajande xuta nguije xuta fa'e fa'e xuta nangui ngundá fa'ende xi ndiukjat'a ásen ku ja tuxi bénde kucha má tejó tkuya najmí mandá tejó tkuya najmí xi kichinéxu ja tjinindá 'yu'e natiú kuinde xi nikjinende xuta nijmá nijmátá ndeya fideo sopa tisan chjoó tsjen nipan nguije kui najmínde xi tjiba'ék'iande nga tejó xi tejó apostol kui xinde tjini tjiba'érende tiba'e ku s'aende tsikabínire nguje xuta xi tjimatjenguire namíñadiu xi ja'ayajo ndiyate ku ja nga ja kumáni k'ia nga xabée nde fa'aní ndiyaté nga nguixúun nde fa'aní nga jñúu Ngat'a ja xukucha kumata'en diunde ja nduyá kinikjaéxu ku ja kuacha nguije tjiña'ánde tjiña'a rescatáaxu kui kostumbrende tjinichajají nga ja kumáni k'ia nga viejnéenínde ja nde fa'ayani ndiyate nga tajnúu s'aende nga ja kumáni nga tajñúunde fa'ení k'ui jmanga m'íre kalbario k'ia stekajóninde namíña diu k'ia xu sakunírende kuixi natjunia mariande k'ia kubéni nga kinik'ién kjindi'e kumani k'ia kjuaeni ninguxi k'ia basénni ngu kru je ninguxinde k'ia tsikixant'aní nguije xxuta kui crúu ngat'a nga ja tjin- tjiña'a respetáa xu tjiyatkun kui namíñadiu jmanga k'ient'a jmanga ki'se Ja tsúchitse nindájnijíin chjinechi nindájnijin kú k'uiji tjin nguije kui najmíi ngat'a nga ndifa kjindaejnijin majé bitjujni ja xi tjinchirende tóonchinde ja tjinre lancha ku ja xi najmíre ton ja tsutsuchi tjimanguinde nga tjifacha'á tsa najñúu tsa nachjun tsa nindu tsa aro ja lui xi machjenjnijin nga yachjinjni jíin ku ja tjin nga tichjundare nga kuanguí ngat'a nga k'uijí tiña tjin manguijni temascáa ja tóonchinde manguijnijande kuanguijni tsa ndachjóo kuanguíjni tsa kjachan ningutse tjiminchyitsjaere jmanga chubachjíchi sakujni najmíi ku ja k'ia tjifa'chatsé tjifaña'á kui najmíi nachjun nguije ja najñu tsanga xi kuacha tjiña'ájnijin xuku ts'uya bataya blusaya xkaya nguije kui najmíinde xi tjinindájnijíin nga yachjijni ku ja tséchi ton ba sukú ch'ájnijindejíin nga manguijni tuxi sakujni nachjunya nguije kui najmi xi machjenre nga nindá Ku ja nde jinjí mangajni nga b'ekajó najmíjni makina najmíjninde xi nindajojnijinde nga xi najmíjni ku ja xi tjinre tjinre makinachinde xi inchya tsindande najñu'e kú ja xi najmírende ja tjibtexare kja'é xutande kú ja inchya fa'achji kui xutande nde kinguninde nde majejni faní chuba ijin kú ja tjin xi mare baja chubajande ja kui inchya baja nga chuba xik'iande ja kingu ton nde b'echjinijíin ku ja kikjua nga chjíchi xáajníi jíin ngat'a nga ja nde chan tjiña'ájni chjine jíinya nde tuchubají nga tjiña'ájni ngat'a tjin chjine xi chanjí s'endu nga chanjí ña'á ku tjin chjinende xi ndá 'bénde tsjua kua s'endujande ku ja tjinchire preciochinde xuku tsanga chjíchi ba'éjnindejin ku ja- ja mejéjnijin nga ja- ja nguije nga t'énde kui xachinde ngat'a ja tuxi sakujni tóonchi jinde ngat'a nga ja ni'i tijñajni k'ui nangui jma tijñajni naxijen ngat'a ndifa kitjiandaejnijin ku majé tuchuba bitjujni ja nga ndá chun bitjujni ku nga ndajíchunde ja majé bitjujni ku ja kuatsecha tjiña'ajnijinde nga tjinixajni k'ui ja xuta xi'in ja nde ngate ndájí ma jnu ndajíma nguije najmí xi be'eya ja inchya be'e kujulíi inchya be'e Tje nijmá inchabe'ende jña inchya inchya be'e xuti nachu jña tanga ja ngati chanjí ma chu kjine kuajande tsa naxi fae mé xuta fajenxu chúunde ku kui xu xi kjine nguije najmitjéende chuxu xinchyangarende jnunde chama m'íre xi xinchyarende ku ja chanjíxumáande ja kui xi ni'i tjimangajninde nijménde k'ui nga tijñanjni ngat'a tjich'atsé nguije kuinajmíi ngat'a chanjíma najmíi ku ja tsé kuajíxucha kumá n'ñuxu cháanmakuajande najmí tjée nguijexu najminde ja chande xi inchya be'e ndáxuma najmíi tsexu saku ku kjat'e ngate kuajícha kjima ngate tsejí tjisakujande xi inchya tsixachi ja tse kjuanima inchya ts'ijun najmí tje'e ku ja kui najmí xi tjiñaájnijíi kui najmí xi inchya tsi'in kui xuta k'ui nangui changáa ku ja nguije najmi xi tjinjninde ku ja ja bateñáachijninde tsa nguije najmi xi tjinde ja inchya bateña xutande ja k'ua steña ja k'ua steñají najmí'é xutande ngat'a tu k'uitsende incha bateñá majé bitjuju najmí'e kui xuta ngat'a ja nde tséjínde Nde tséjí najmí inchya macharende ku mají bitju kui najmíi ku ja kuatsecha tjiña'ánde kui nanguíinde nga tijñajni kjat'ende ja nimachi tijñajni k'uinde ngat'a ja ngat'a najmí kucha bitjujni najmí kucha najmí nangui xi nda nga nixajó nga 'ñujande ja naxi tsende tjibitjatiu ja tsutsu ja tjimangui ja tsutsu tjiña'á ku ja kuitse najmi inchyakjien ja k'ui ch'anguiniña kjat'e kui sa mayo jamayonde tjianma s'ui'e ngandée nga kisakuxu sa miye mayo yatu sa ku jin sa xi chja ninguxikusande ja nde kuacha 'ñú ña'á kui sa ngat'a kjiaxu nga kuma kitukjaxu namíñadiu kisaku sa miye mayo m'íre kjiakua ku ja tjiánnijande te mayoníxi'a tse'enga maistro xi'a kucha tsijunga niskindinde s'uié náañá ja s'ui'e nañajande ja nde kuacha tsi'in junta maistronde b'etku nami'e niskindi nguijende ku s'aende k'ia chubá kucha ña'á kucha 'natsjé kui s'ui míxi ba'ere náañá kucha Tjiña'ande chje yajóoñajande s'ae nde nindare ndajñáande ku s'ae ba'ére nikjién na'e niskindinde nga ja kjuma nguixúun ku nga tajñúusande ja mañanita ndare kjuane ñujú kjuane únde kjua'a maistro nguije ndiyate kjua'ajo nguije niskindinde ku k'ia ndarende náa mañanita tsi'ínni nga tsité niskindi niténde chjayáya ijin séya ngat'a'e kui s'ui tusubá nga xi chja kucha cháa'ánde xi tjindare náañá tusuba tse'e náañá kui xi tjindare xi tji ña'árende ku ja kuacha n'ñajo náañá ni s'uire tjiba'érende mañanita tjindanírende b'ejña programa mañaja nguije náa nguije xuta xi basendá nga inchya té kjindi'e nga inchya tsi'in kjindi'e ku ja tjiba'énirende ndifachinde tjinikjién náande k'ia ndibaninde ijin kui s'ui xi m'írende ijin Otubre ijin kichayanganande ijin sá sa miye nga kucha- kucha ña'ángajni kui sa ngat'aja k'ui tjian patron k'uinde xukú texi'an t'ajé ja k'uima ngandéende k'uima nga kitukjaxu kui k'uima nga tjian sa miye kuixu s'ui 'ñú ña'ande xik'ia ya ngat'a ndekuacha tuxí kjin xuta fa'et'ajni tsa najmí xi máande ma mixáa ma fanango nitsjuajonde fa'e nguije xuku texíin t'ajé nguije kjindi'e xuta kjindijni jíin kjindi'e nguije xi tjinrende ijin fée ngata'e namí sa miyée ngat'a patróon kuíinde ngat'a kui ngandée ku ja bitjajóonde nguije xi tjinre lancha indiba lancha xi chja ningutse ndiba lancha ndatíi ndiba lancha temaskáa ndiba lancha ningutse ndiba lancha xi chja ngundá xi chja kampana xi nguije xi chja san felipende ku ña'ajni ngu xuku bitjandaejojninde kúii namí sa miyende bitjandaejojni ngajin ndifa Nguije xuta fae fajen ninaxu nguije kui lanchande ku inchya fae xutande tjindajóya nga ja kjua chakun kjimanguijúya inchya faende xi- xi máre kjuachakunde ku inchya tsi'in ku kía fa'ajo nguijéende ndibaninde nga ja kumá nguije recorridonde xukucha nga ja'andae mijini kuinde k'uinínde nga ja kjua'eni k'uinde xuta nguije ndiya te nde fa'aní nguije xukucha nga tjin ndiyatejnijin ku k'ia fa'aya nguije kui xuta nde fa'aní namiñadiu kjia kjuaende ninguxinde k'ia nde tjinikabíninde xi chinende nde tjiba'énire nguije kui xuta n'ñúma kui s'uijni tuxi n'ñutjin kui s'ui samiyée ngat'a nga ja kui xi patróon xi'a kui xi ngatku ngandée nga kisián ku ja kuachajande ki ngúnínde nga ja kumáni kíande ja kuacha máande nga jñúunga kjat'e nga ja kuacha kjimande kui s'uinde tukú nñú nde tjiánni nga. nga jñúu Tuskanga jó chuturú jan chuturú tíinde nga jñúu jó kastiyoya b'étí xuta kui xi m'í bombaya b'etí nguije xuta ndibajo chje ndibajó chunab'í ndibajo xuta nde nga- nga ma kui s'uinde s'aende nga jñúu tjianni fanango nde kuacha nde tjib'etíni chuturúunde ngat'a ndibajo ndabaxande ndibajo xutande tsjua tsi'in kui s'ui tsin'ñujande kui s'uinde ku ja tuxi tsjuámande ku ja faxújíjnijin nga jñúu tjiña'a rosario tjiña'a kjua chakun tjiñaánde ngat'a tuxi ja n'ñú tji'natsjé kui s'uinde ja kuacha kumáande kui nuúni kjat'e kuacha kuma achichi nga n'ñu ji'i xuta nandiajo kitsi'in kjua chakun kitsi'inde tsjua kumá ku ja nde tsjua b'éjnijin ku ja nde tsjua- tsjuajni nga n'ñu kui patróonde ku ja kuamande nga ja chan tsuba xuta tjin pas kui ngandée kjixú tsjua kjima tsjua najmí tsa mí najmíma xi kjima ngat'a ja tjiyatkunjni diujnijin ku kui xi n'ñu nguisajande chji'ende nga kuacha tjiña'ánde ngat'a nichajajíjni xuku kjuachájni nga tjiña'ájni k'uinde ku ja kuacha tsi'inde Kuacha tsjuande chunab'í tsjua xutande tsjua tonchinde tsjua najmí xi ichya b'endá niguxi inchya tsi'inde ngat'anga ja ngat'a tuxi n'ñu bitjutu s'ui'e patron nga ja kuma nga ja ja'anga kui s'uinde s'ui sa miyée ndibangajande ijin sa octubre tsúre kui xi nde ña'ánijni san rafae san gabrie ja ngat'a ja tuku kuachajande n'ñú ña'ánde ngat'a nga ja n'ñúxujande tjin ga bixkant'aña yajóña ngat'a nga ja- ja xuku tuxi tsanga chi'in tjinñajande ku ja kui xu xinde mandayaña ngat'a sa rafaende medisina de dioxú xi'ande medisina kuixu nukjuat'are tsanga ndajítjinña tsanga unña tsanga tkáañá kuixu xajande nga tjian kui ku ja tjinukjuat'are ku ja kjua ndesújí nga tsindayaña nga nguije animañá tinukjuare san gabrielngajande mensajero de dioxu xi'kia ku ja kui tjinukjuarende ja tuxi tsuyañajande Mí najmí xi ndibanéña mí najmí kucha tsuba kjindiña jmanga tsuba jmanga kjin inchya fae jmanga kjin inchya tsi'in ja nga tsinguyaña mensaje tanga mensaje xi nda nga tsuyaña mí xi kjimata'en kjindiña mí xi kjimata'en xutaña kucha kjima ngandeña kucha kjima ja kui xi tsjuaña nga'ñu ja kui xi tsjuañajande ngat'a nga nguje animaña nga tjinukjuare ndibangajande san juda kanjin sanga ja nde kuacha n'ñu bitju ngújí xi mají mixáa nguije s'ui xi tje tsi'in tje xiyáa an nguije nga mixáa tjin ja nguije nga rosario tjiña'á ja nguije nga ndiyate tjibitjayajo ngat'a nga ja nguije nga tjin'atsje s'ui'e nguije kui santo ku s'aende kjua'anga nguije kui s'ui kú ja nde kuacha tíinde nguije chu turúu nguije bomba nguije chunab'índe nguindegui'e ma s'ui tjen jinnitjin tjen ngu sa inchya be'e xutande ijin chunabí tuxi ya nga s'ui ndiba tuxi ya nga inchya t'e xuta xi xín ngandende ku ja tji tsin chunab'índe ku ja bénde nga fa'enínde S'ui ngat'a bé nga s'ui tjinde ki kjua nga chunab'í ja kui seña'e chuna'bínde nga tji tsinde ku ja s'ui tjinjande kui ngandée nangui changáa ku ja fa'e xutande kumáni xi'ande ndibaní sa mik'ien tjia'ún nitjin tjen sa mik'ien nga nga ndiba ja tjib'endá chakin ja tjib'endá ya xi ña'a nacháan ya- ya tenk'á m'íre ya xi nichjen tjia'ún nitjin tjinre nga bichá kui ya nitsjejun ku minchya xí yaxaya ngat'a kui nichjenjni jin k'ui xi b'ejñare nacháande kui ya xi najmírende yáté ku ja xi najmíre ya mexáande ku ja kui ya machjenjande kuitse ña'a nachan ku s'aende nde kuacha nda nguindegui'ejande san- san rafaende kjia nda batuts'in yachjin nga tsinda niñutsjú xi b'esunjnijin niñutsjú nindájnijin nguije xuta bayá niñutsju kui nga jin nitjinnínde tjenní sa mikíende tjibicháni xka isu tjibicháninde najmí xi machjenrende xi nindájni ndayajo xi nindájni ngaja- ngaja kjuamáande sa mi'kien B'ejña nachande ngu nitjin'e nga b'ejña nacháande nga ja tji b'endánde ja tjib'ejña naxú ja tjib'ejñande tjininda tjinikajá tsa nachja tjinikajá raxáa tjinikajá mandarinakua nguije tu xi kichiné nguije tu xi xukucha nga ku ngajni jíin nga- nga tjimajni ngasundée mí xi tu kichin´jni ku ja kui najmínde xi b'esunjni nga ja- nga ja tjian nacháan s'aende mandá mole mandá nijma nijma xkié nijma tíi nijmájmá nijmá chjundu nguije najmí xi kiskinénde xuta nga kis'emáande nga tijñajnin nga xuku nga ndájninde ku ja kui najmínde xi tjib'esúnnijnijín nchyajakua nchyaja nachja nchyaja nutse nchyaja yame Ijin nuya basi'a nuya ndiá tsure xuta nguije kui najmínde xi tjib'esun ndayajo nuya tjexu'ñukja xi'a nga b'esúnji ndayajo nuya ngat'a sénxu xik'ia ngat'a tjatjaxu ku kuixu xi basenjo mi´kienjnijin nga ja xi ku nga ja jesúnñajande xija- xija jesúun kui xujande kú niñutsjusajande ja tónxurende mik'ien xi'a kuixu kjua nga tjinika'a kui niñutsju ku tjinxu nga n'ñú kjin nika'a ngat'a tuxi chukjuaxure ngu nu janda nga te fa'éní yanure kui xuta ngat'a fa'exuña fa'exuña ngat'a kjin xuta xi tjibakure kjat'e áan tjibakújina áan ngata nguije animan'a tsi'ían sa mik'ien nga tje tsi'ína xuta'na tanga xi tsi'ínjírende ku bakuxure tji ba'ére chini tji ba'éxure nga fa'exu ku xka tiyaxutse ndiutumaya kui xutande ngat'a inchya tsi'ínjíre inchya b'esunjíre kui xu kjua nga tjeñu kja nga ña'ajíña sa mik'ien ngat'a kuaxucha ma nguije kui najmínde ja ndetsa najmíña tanga tsixuba'yuxure Ja namiñadiurande xi kuacha tsijúnña nde kuiraxu tsanga najmíña ton ku najmíña nga tse najmi xi b'ésun xukucha nga texin'a nga tjin nga minchyitsjae nguije kui najmi tanga tsanga najmíñajande ja najmíña kucha ch'atsé ja nguchi xu tiba ña'á nguije kui najmi kíaxu basenjire ngu ch'a ku kuixu xi ma tsenire kui nga tsi ch'anire namiñadiunde ku nguijexujande tsa kóma xuta xi tjiña'áñajande ja nguijexujande nga kjine kui najmi ngat'a matsexu xuba'yúxu kui najmi xi- xi tjib'esúun ku ja ndayajo nimasajande ngat'anga nga kui xi kistexumajuxuña já cha xi'a xuku xuta xi ja nñu tseénde ja najmi nima xu kiskine xi'a kui xu xi nde tuxi mají nichaja ndayajo nima xik'iande ndayajo nite tsure xuta tukuacha mitsa n'ñu tse xine minchyare nguxáachi ngat'a tu kuacha skiné xuta tsée ku ja kjat'ende ja ndayajo xinéya tjininda ndayajo posada tsúre xuta ndayajo xixi nguije kui najmínde xi nindajnijin nga ña'ájni samik'ien kjo kui naxu tunatsíin xi tuxi nichajajíjnijin ngat'a kuixujande xi- xi n'ñujande nga xuku naxu cha tjim'íre kjo kui xungajóo Xungajojande xi kuijande xi tininaxunde kui nacháande ngat'a ja kui xi kistexumajojnijinnde janda nga s'ae ku ja tuku kuacha tjinikjiéjíjni kjua chajni ku ja kuachajande tjiña'ajni tji b'esújni nguije kui najmi niñu nuyakua niñu ngatsuakua tux'ukuajande nguije kui najminde xi tjib'esunjni tiña'ajninde ja tjin xuta xi b'atse kui najmi ku ja tjinjande xi janda kjat'e tjib'énde kui nuya tuxi tjinní yanurende tuxi tjimindají kui najmíi ku ja ndajéekuajande k'ia machjen kui ndaje ngat'a nde kuaxucha tuxi nda ndajende ngat'a'exunga kui xunde xi kits'i já cha tsée kuixu xi kiña'a asukáa mitsa xuku kjat'e nga asuka tji 'yuña tjiña'aña tjimindaña kui najmíi ja kui xu tse nde xi tjiña'a tsjen asukáa ku tji'yuxu kui asukáande ndajende ku s'aexujande kjimatsjende ku k'iaxu manda asukáande kui xu xi incha b'í kui xuta tsée ku ja ja tichaja kui najmíinde tanga ja tjinichajajíjnijin tuku tji'bejni ndajechijin nga tuxi chajají nachanjni nguije kui najmí xi- xi texin'an najmí xi skiné xuta najmí xi tjiña'ande ku ja Ku ja kui xajande nga kuacha tjinichajajíjni ndibanga kjat'e sa disiembre nga fe nu tjimírende kui sa xi kjuetkúu ku fatutsinnde kjat'e tejó sa disiembre nga bitju s'ui'e natjunia maria kjanda ngu sa chatutsinre fa'a comite'e ninguxi fa'asun kitiu ni'ya kitiu ni'ya fa'a ja menenguinde xukutsa tsanga- tsanga kjabexujande kui natjuniajande nga ndiuchja'a ni'yajninde kui natjuniande ku manguijúni ninguxi ja nde kuacha s'ui'ñu bitju nde kuacha tse kjua ña'ánde ja tjib'enda janda kjatende xi ja tsejenre kjat'e xi ja kiskabé ja nde kuacha 'bi kucha m'írende nga najmí nitjin nga nichajayajni chuna'bi ja jachunab'i ja tsinní kjat'e fane kicha xki nguixunnde nga tji- tjib'etku niskindi tuxi tjibakuyare kjua chakun ngat'a tuxi ma nga fa'aya ndiyate tjib'endajni yajojnijin tjiña'ájnijinnde xi ja kichjabejnijin kui natjuniande ja mí xi ba'ére najmíji incha menengui xuta Tanga jin xi kuacha tjinre animajni kich'ajni kjua tsjua xi kiskabe ku ja nguije kui xutajande ja b'endá yajo'ende mí xi tsjuare kui xutande nga nduichja'a natjuniachi nagani'yajni jíin ku ja nde kuacha nde fa'éni xuta xukucha nga nguije xuku s'ui xi ja tsichjáa áande 'ya tu xuta xi ndiba mejico kjindi'e xuta ya kjindijnijinya kjindi'e xuta xi xuku tiña ngande jma tijñajniya ja fa'ejande nga ndiutsi'in s'ui ndiutsitsé nguisa ngandéjninde nga kuacha s'aende xki nguixun xki nguixun bitjunde kui nguijende niskindi xi matku ninguxinde ku ndiukja'a natjuniachijni k'ui ngani'yajnijinde ja kíande tjiba'ére ndifachi tjiba'ére tsa ndayajochi tsa ngayetachi tsa nipáanchi tsa niñutsjén niñutsjenkuaya tku nañaya ijin tiajóya ndsikjoya nguije kui najmíinde xi nindájnijin nga ngu ngu ni'ya mí kjua tsjua xi kich'ajni nga ba'ejni kui xutande xukuxi máre kjua chakúunde ja fa'ejo nguije kui xuta Nga nchyajun nchyajun nda ngu sa ku skanda kjua nda tejóo s'aende tejóo ndiyate fa'ayaninde bitjaya <hesitation> ja minchyitsjae musika xi fa'ajo ba'ere mañanita ja ba'ere nga tajñúu nga tengu sa nga ma'asennirende tejóo ndiyatende fa'ande fa'e chanam'i ma mixáande ku kjiande fa'ayajo ndiyatende kjia kjuichuni ninguxi nguixúnirekurende b'éni tsanga juegoní b'éni tsanga tsa piñata bakjanre niskindiya ja nde tjinis'uininde tsa ndi'i sen nindangajande ku ja k'ia basen ninguxi k'ia nga nguixúunde tu xi s'xiují tuxi n'ñúchinde ña'a s'uinde k'ia nde mañajaninde nga nguixúun k'ia nde matkúni k'ia nde tji'betíni chu turúu tji 'betininde inchya fa'eni xutande ja kjia nga máande ja ña'á fanango ja ku kjia majénde nga najmí ton ja majé fanango ku tsanga tjinchi ton nde ja tsi'inde comitée tsi'in s'uijande kuacha ma kui s'uinde xi chjande tejo sa fatjutsínninde Ja kui nde xi texin'ande ja kui nde s'ui tejokusa tse'e natjunia guadalupe tse'e natjunia maria xi'a kuinde xi te xiyajnu xi'a k'ia ndibanínde posada- posada tsúngarende jñúnga xi'asa nitjinjí xi'a tjia'úngu batutsin ku k'ia nda fet'a xi kañuju tjia'ungunde ja ndekuachande ja ja'ande comite kjat'ende ngatsa xuku tsinenguire ngande natjuniande nga kía ndiukasen nga jñ'uu ku ja b'ére naminda michyitsjaire naminda michyitsjaere nandande ku k'iajande k'ia tsinjande nga fichut'ajande xi kañujúu xki ni'ya xki ni'ya faende tjia'ungu tji'unjóo tjia'unjáan tjia'unñujúu kan kangu kanjo kajan kañuju nga jñúunde fichunde tse'e nanda'e k'ia ma s'uí k'ia máande fanangonde ijin ni'ya'e nanda k'ia k'ia tjiña'ande tjiba'ére nipanchi tjiba'ere tjiba'ere kafe kutsa chyaja kutsande kui xutande nga jñúu nga kjima fanango tse'e nanda tse'e naminda Kui tonchi xi mañajanínde tse kui- tse'e kuinde kañujunde ngat'a ja sakuchi tóonde nga ma fanangojande ja kui xi tjimindani najmí xi chjenre ninguxi tsa mi najmí xi machjenrende ku ja kuininde xi tjiminda kui xi tjiña'ánde ku ja k'ia tjianninde kingu chjéchi xi fasun xutande nga xki jñúunde nga fa'a posadande niskindinde xi kuacha tsi'in kui tonchi xi mejere niskinde kui xi tjiña'ánijande tjimindaní tu axi tjinindanire piñata tjinindanire tjimindani tsa katjó ku nindare niskindi xuku piñata kui xi bakjanrende s'ui rei xi'a jun sa eneroní xi'ande nguije kui tonchinde xi matkunde ku ja kuinde xi ja tjiña'ánire s'ui niskindinde kui nga kui xi kjuaende kañujunde ja s'ui nñu xi'a ngata kjiaxujande kiatukjande jesus ku ja nguije xutajande matku chajají nguije xuta xi ndiba xin nde ndibaní nguije kui xutande Nga ja kitukjajande namíñadiunde ja fa'aníjande tjinikjatjeya kui kjindijande ku nga ja tjinikjatjeyande nga ja kiña'ande ku s'ae kjiande nandánde xi kuacha inchya tsi'in xi inchya tsikjateya na- namindande nguije ku ijin s'kjiánde ngaja kumande kjia fa'a nguijenguije nguije xutande tsiki- tsikinxant'ande kui kjindi'e namiñadiunde nga ja tjiande nga ja kjiyande xi m'íre kuna tsúrende tjinikixant'ande tjib'ejña chjechi tjib'ejña tsa ngu pexúu tsa jó pexuchi xi tjib'ejñare k'ia kumáni kañujunde nga kjuma'asen kañujunde nde fa'aní kui kjindichi kitiuni'ya kitiu niya fa'asun ndenikixantaninde tsikixant'a nguije- nguije xuta jmanga fa'a tjiba'ere chjechinde nde tjiba'énire tsa tóonchí tjiba'ére naxúchi tjiba'érende kuacha ña'ajninde kui kañuju ku kateníjande Katenínde ja kuacha bixujni jin nga xuku kostmbrejni xi kuacha ye'ende xutande ku ja tuku kuacha tjibixujni jíin nga stenda xu kjiakuande stendaxu kjindi kjiakua ja nde kuacha nde s'ui nñu tjianni kjiakua nde nguije xuta nde fa'eninde ndiu kaseninde ngadée kucha kjima tjin xutande xi xín ndiba tuxi tsjuamare kucha ma ngat'a ja xu nguite kuajícha kjima xín ja xu tji chaja kui najmi ngate kuajicha ku k'uinde ja tuku- tuku kuacha tjiña'ájni jin tjinichajajíjni tuxi ja nga 'ñú nga tuma nguisa tsanga- tsanga diu xi kuatsu ku tsanga nda nguisajande fae niskindi xixinde nguije xi tjima ndaxujun kjat'e ja inchya basejande ku ja nde maistro ja nde kjabe posadande xi tjia'ungunde tikja nga xi tjun kjabejande ja nde kuacha b'atsjé ndaxujun k'ia basenjande ku ja ja inchya base niskindi mixa kuacha inchya tsi'inde nga tjibakurende nga kuachande ku ja- ku ja kuachajni kui Kui sa diciembre nñu bitju tuxi nñu ña'á ngat'a nga ja kui tkun kui saande ngat'a nde kjuetkúxu núnde ku ja nñu tji ña'ande ku xukunde nde nú tjinikiejo nga kuacha tjiña'ánde ja xukucha ma xínde ja ichi nga tjinindajni xi míre nchyaba kjuakjienujande tjibitjajo xi'ayande ngat'a kjia b'etínde ngat'a'exujande nga kjua nikjiexu nu ngat'a nga ja nda nde ndaga kich'atutsinña janda eneronde xukucha kixi'an ndanga tjutjun nga kó nitjin ya'a nu ja tejó ku ja kjia nda kjuet'añajande disiembrende ku ja kuacha tjin xuku s'ui xi n'atsjéjni kui ngandée xi chja naxijen nga xuta nima kim'íjninde ja kuacha tjin tsajenjin ku ja